Inze nindi mwana mukhana, nindi munzu mweru, nishiri munzu mweru, nishiri mwana mukhana ndanyora megizo, ndaegizwa na mama wanje, mama wanje mushere yubila papa wanje, yamba mawa, yamba maegizoo, naamborera nuvulaa hanu udukenge numanyi uri mwana mukana, uravula mumikono cheruu, urazia mamahono gandi, ango handi hareene shukuramenya niive, maduku gosi tawe, yadukanga mwana mukhana udukii wenya uzii hango hareene, uzi kumenya hoo nimirembe, umenye vulahi, uvukulee ifamili yeyoo uvukule vandu yavo vulai, uvavukule kuri narandu vovo, shichira urekanga vandu vovo uzaa mbanu renavo. Vulai uvavakule vulai, uvukule vulai, uvukule vana va hango henao vulai, uvukule ushere wa hango henao vulai, uvukule mushere wa hango henao vulai, umulange papa, mushere umurange mama, vana yavo uvalange vakwasi vovo, mumenye navo vulai, nuralinde vulai, nudeni shunulia unyangire halala navo, ukavaa navwarukano, ukavamundu wakuvaa naasira na varia renavo tawe uvamanye vuyanzi mumugizi guziremu, kuumenge rimenye rirai uve na mwima rirai, uvee niitabia indai, uvee mwikuziri. Mrshana mulai. Mama wanje mushere yanzemza sana, lwakwamenyaa naye. Yambezanga, yamboranga mangana malai ganyara kuziraa munzu mwanje menyeremu munzu mwanje, khu ndavukula makuva genago, ndugarika ndaglinda, ndagarumiriira mpaka nisainu ninyoola inzu yanje, ninyola myeru wanje nikuirana naye, mwanaenya naye, shichira lwa mshere yanzemzua, mama wanje mushere lwayanzemza ndarugula mariuva genago, ndagavikaa, ndagarumimira vulai, khari lwandiza mu familia yanga muyai wanje ndamenya vulai wambunula vulai, mushere yambukula vulai musakulu yambukulavula kwamenya vulai niifamilia yey, sasa nalwamenya vulai na vandu yaroo kwamenya vulai sana khari mbariu na isainu shiriza na makhura genago, kwamenya vulai makhura garejera inzu yanje yadinyaa yasinjiraa menyi vulai mbaria isainu, mashirizahango henao na inze ndegizahu ndina ndinyiriza rana rashiki vakhana, ramenyeralai nirari muzinzuu zyavo, ango wavo wivivulwa vahurire makuvaga mamavavo vavolanga, vahulile mang’ana ga rivuli vavo, vavukule rikuzira vulai nirazire hango anga vandu, vahane luyali, vavugulee mugizi gwa vandu yogo vamenye vulai momagizi gwenogo varule kuvezanga, varerikuzirii vavekuraa na vwavuriani tawe, rarule kuavuhanga vandu tawe, varee na vukambani mumugizi gwanga vandu, vavunure mufamili vaveza vaziiremu vavukure ifamilia yeneyo. Venavo, huraa vandu varo, ramenye navo bulai, vamenye murinuzira, vamenye mmirembe, vanyore zikavi, nyasaye arakonye. Khandi inze khonya vana vakhana vikuziree vavee nemumaa mulai nirakarere nivahanyora hangonirakaziree, vamenye vulai vavee kura van ava mayugu yara tawe. Vakhana va nuundina vavaa vakhana vavula venyakurolelwa makuva tawe, renyaa ryenizwa tawe, navuza nivavugula lyenizwa, marikuzire, mavahurire ga vavoranga varamenya za maisha arara za malai, maisha garara matoro, valallaza vamenyi limenya lilirai.